عنّا السّؤال هون بيئول: أذكُر عدد أكبر عدد مُمكن من الأساس، خلّينا نبلّش بي غُرف النّوم. بي غرف النّوم منلائي تخت، منلائي كومود إتنان حد التّخت، منلائي التّسريحة هيك اللّي بتسرّح عليها ست البيت <hesitation> شعرا وبتعمل مكياجا، الخزانة الكبيرة، طبعاً هاي الخزانة اللّي بدا تحتوي على الألبسة والأشياء الشخصيّة تاعت الأشخاص اللّي بدُّن يكونوا عايشين بالبيت. منرجع خلّينا نضهر على ال- <hesitation> الصّالون غرفة المعيشة طبعاً بي كون فيها كنابيات <noise> للجلوس، بيكون فيها طاولة بالنّص عشان إذا احتجنا نحط فنجان ئهوة إجانا ضيوف، مُمكن يكون فيها تلفزيون لحتّى يتسلّوا الأشخاص، ومُمكن يكون في غرفة معيشة وصالون للأستئبال الضّيوف وغرفة المعيشة لأهل المنزل، وهيدولي بِكون فيها تلفزيون لحتّى نتسلّى، في غُرفة سفرة موجودة فيها أكيد طاولة للأكل وفيها حوال الطّاولة كراسي طبعاً في <hesitation> خزانة لل- <hesitation> للئزاز لا إحتياجات الطّبخ، في عنّا بالمطبخ بيكون في غاز. برّاد، <hesitation> غسّالة أكيد، <hesitation> خزانة لا ي أخ خزاين لينحط فيها الطناجر، الكبّايات، الصحون، المعالق هيدول كمان فينا نعتبرن من <hesitation> من أساس البيت. <hesitation> ومُمكن يكون مسلاً في أكتر من أشخاص بالبيت غُرفة الولاد في بكون طبعاً بغُرفة ألولاد إحت غرفتن الخاصّة مسلاً إذا ولْدين بي كونوا في تختين، في كمودينتين، في خزانة كبيرة بتساع كل اغراضن، طاولة للدّراسة وحد الطّاولة أكيد بيكون في كرسي لحتّى يئعدوا عليها هنّ وعم يدرسوا ليرتاحوا.